वाशिंग मेसिन कपडा धुइना एक ठो साधन हे । यी भित्तर कपडा होइल, सरफ होइल आउ पानी डारदेहबो कहलेसे यी हम्मर कपडा धोके सफा करके निकार देहता आउर हम्र सुखके यहके पैंधे सिक्बो । गाउँघर घैं ते वाशिंग मेसिनके जेदा प्रयोग नाई करतियाँ काहिकी वाशिंग मेसिन बहुत महँगा रहता आउर बबाल फे रहता प्रयोग कर्ना । मुल शहर बजारके मनै चाहिं वाशिंग मेसिनके प्रयोग करके अपना कपडा धुइतियाँ । अइस्तहिं व्यवसायिक रुपमे फे कपडा धोइक तहिन वाशिंग मेसिनके प्रयोग करलजिता ।